Tùhå joà guiohà liáhã mønâ lùã guióå nénâ mónà jnanhà liónã neinâ liáhã mønâ monå tsouã mønâ lùã liáhã tønã tsouã iã lùã cháâs çounã reã çounã iâ jouà, oå liónã nenâ iã ðùnã tsouã nionê mùnà jnanhà tùhå joà guiohà iã lùã çounã minã tsùâ guiohà iã tiuhâ jnanhà tùå nénâ laã guiohà tùhå joà guiohà taâ guióå nénâ mønâ lùã juáhã jnanhà usos y costumbres, liáhã mønâ ðùnã tsouã iã nenã mønâ chánâ tsouã tsøã lùnã guioå taâ tsóâ tsouã guioå taâ mønâ lùã juáhãs liáhã lùã manã iâ tionhâ tsouã ninâ einã tosuã tsøã çaã tùnã iâ jonã nénå iâ lùã çaã tùã iâ çuáãs guiohå tsoès taâ lùã ñanã láhå jønè tsouã nionê jmonå tsouã taâ jouã manã ónå tsouã ruónhà mønâ tøã ziaã çounã taâ iã lùã jmónâ tsouã. Tøâ jmónâ tsouã çounã nínã iã jonã téhã tsouã tsouã jonã lahå jønè tsouã tsøã tionhâ iâ jouà tsóâs iã manã ónå tsouã eínã jánhå taã tsøã lianhâ çiónhå çaúå çounã tanâ iã laã pahâ lianhâ tsouã mønâ lùã çounã ðuuhå çounã íã tsouã manè iã jmonå tsouã mønâ tøhê jmonå tsouã çounã taã raã nenã nénå jmonå tsouã jnainã manã tahà guiohå jmánã jnainã mønâ jmonå tsouã mønâ lùã guiaâ jmonå tsouã çióhå nonê guiohà ðuínã ñanã tióhå liónã taã tiánã çhiâ çauà nionê janê laã jonã jmonå tsouã kanã minhà jonã tøhê áå ziaã arroz jmonå tsouã guiáhå arroz iã nenã bahâ çuuhå tsouã mønâ lùã guióå nénâ mønâ tøhê jmonå tsouã taâ guiohà nínã nenã einã taâ bahâ líã jmónâ tsouã manè nenã bahâ jmonâ jmonå tsouã mønâ lùã iã nenã bahâ lianhà tsouã iã jmonå tsouã taâ ñanã tionhâ tsouã nionê juáhã tsouã téhã tsouã sùà manã guióà téhã tsouã øhà liáhå jønè tsouã nénâ. Cuéâs çuoã taùå guiohà iâ jouà jánhå taã ziaã iã lianhâ tsouã nioê liaê juáhã jnanà mønã léã jonã guiohà tsoã guioå taâ jáhå taã tsouã tóhã tsouã çaúå çáhã jonã liáhã tùhå joà guiohà taâ tsøã eínã bahâ tønå taâ tøhê manã choè iã çuáhã tsouã eínã pahâ ñanã tsøã eínã pahâ tsoè taâ guiohà nionê guiaâ raã jonã ronè aíhå guiohà iâ jouà iã lùã manã tíã tsouã lùã jmaønâ tóhå nénâ laã nénå tsouã eínã pahâ çaùhå taâ tsouã tsøã ziaã çaúå guiaâ juønè tsouã manã nønå tsouã tùhå nénâ laã çióhå çaúå bahâ manã nønå tsouã tsouã ninâ juáhã einã tsouã çaã çuéâ manã chíâ çaúå joà jonã bahâ jmónâ tsouã voto joà jonã baâ zaíhå tsouã jáhå tiuã tsouã mánhå niónã iã jéãs liáhå lùnã tsouã iâ nenà baâ jéã tsouã manã chíâ einã tsouã çuéâ çaúå zonã bahâ liaã nenã mønâ lùã guiohà iâ jouà laã mønâ lùã guióå nénâ jmønâ monå tsouã mønâ tionhâ tsouã raã nenã ziaã bahâ jonã. Lã lùã jmonå chíâ ñanã ziaã bahâ jáhå taã lùã reã nionê guiaâ jmaønâ jonã jáhå taã tsùà meinhâ mønâ líã tóhå niunà tùâ mønâ lùã guiaâ çounã juáhã niónhã manã tíã tsouã iã líã jmánhås øhà iã jonã jønè tsùà meinhâ nénå <noise> jáhå taã íãs nuinà tùâ mønâ lùã guiaâ niónhã jmóâs taâ jonã çanã minhà jonã çaã çínã iã nenã nénå iã jonã çaã çaã tóhå tsouã niunà tùâ tsùà mienhâ mánhå lioè çaå ùnâ tsùà meinhâ çaã tonhâs óå jmaønã áhå jmóãs taâ áå tonhâs ninâ çuánhà ñanã çounã iâ jouà ziáhã nionê iâ lùã iâ líã ziaã taâ iã líã jmóâs ñanã çaã tónhãs niunà tùâ iã nenã bahâ iã taã monâ lùã reã guiohà iâ jouà liónã bahâ iã líã ðùnã tsouã mønâ lùã jmónà jnanhà laê lùã guiohà jmaønâ manã laøê juøè tsouã ðùnã iã nenã nionê mønâ lùã tiuâ laã manã çínâ nionê guiaâ liónã jánhå taã reã iã lùã iã líã jmonå tsouã guiohà iâ jouà laã çiúhã tsouã ðuinà mønâ tøhê guiohà jmaønâ manã laøê nenã. Ñanã oã tsóâ tsouã iâ lùã júhã iâ onê laøê jonã iâ jonà tsøã çuuhå tsouã ñanã tsoã jenê tsouã tsøã manã çaã joúnâ tsøã tionhà júhã jonã tiuå mánå lùã jaå taå tiánã iã nenã jmaønâ laã guiaâ minhà tsouã uå jmonå ninâ guiuà guiaâ manã çóhã tsouã nionê jáhå taã lùã laê mønâ lùã guióå nénâ manã zønå jmaønâ iã líã tionhâ tsouã ziaã pahâ iâ jouà iâ lùã manã chíâ guiohà iã jmonå tsouã jmaønâ manã laøê nenã liaê lùã guiohà iâ jouà jínhã ñanã iâ jouà óå gúunå ñanã iâ jouà ziáhã líã jmonå tsouã iã nenã iâ jouà laã nénå jáhå tiuã tsouã mánhå jmonå guiaâ jmaønâ nenã iã liã tønã tsouã jmonå tsouã ninâ guiuà ninâ guiuàjonã nénå iã cháâ tsouã láhå jøè neinâ manè iã liã jmonå tsouã guiohà iâ jouà laã jmaønâ jonã téinâ tsouã iã jmonå tsouã íã çaùhã jmonå tsouã íã saiê jmonå tsouã íã ðounà jmonå tsouã mole jmonå tsouã. Saiê çióhå aunå láhå jøè neinâ iã mønâ çuuhå tsouã eínã tsøã manã çaã joúnâ laã çóhã mønâ zianãs iã jonã laã nenã bahâ lùã guiohà tùhå joà iã nenã guiohà iã ðùnã tsouã guiohà iâ jouà laã laê juáhã jnanà nenã ziaã bahâ iâ jouà lùã manã chíâ taã tiánã iã líã ðùnã tsouã iã nenã ñanã ziaã nionê jmonå tsouã manã tóhã tsouã liónã iã taã reã lùã guiohà tùhå joà guiohà jmaønâ manã laøê nenã guiaâ iã nenã mønâ jmonå tsouã tsøã mønâ tionhâ guióå nénâ uã çinhà laã çóhã nainhå iã mønâ jiaè tsouã søã lùnã españoles mønâ jmónâs conþistar guiohà méxico laã guiohà óå jmaønã mønâ tionhâ juønè tsouã iã lùã manã çonè tsouã juønè dios mønâ lùnã joês mønâ lùã juáhã zianã bahâ janã dios guiohà jmaønã zianã bahâ janã dios guiohà jmónã zianã janã dios guiohà çuuã zianã bahâ janã dios guiohà zøhå oã dios guioh guiuã liónã taã tiánã neinâ dios mønâ zianã mønâ çóhã tsouã mønâ lùã guióå nénâ ñanã mønâ manã çonè tsouã mønâ tøhê aã çuánâ tsouã. Tsouã ziánhã nénå tsouã çaã tóhã iâ jouà laã jonã çianå guiohà janã tanâ çounã tanâ zionè iã aã lùâ iã jonã çaã zønå iã nenã liónã bahâ lùã iã manã tsøã zønå tiuâ laã iã lùã tiuhâ jnanhà laã laê juáhã jnanà nenã manã chíâ iã lùã mønâ ðùnã tsouã mønâ lùã manã çaã joúnâ bahâ tsouã eínã tsouã tsøã manã laihà tsøã jnánhà mønâ aíhà jmaønâ nenã oã liónã iã mønâ jmonå tsouã guiohà jmaønâ nenã liónã neinâ lùã jáhå tiuã mánhå zianè tsøã manã laihà eínã guiaâ tsøã manã laihà eínã nioê jáhå taã çaã éhå tsouã tsùà meinhâ jonå ñanã óå taã mánå tønå tsøã sùà meinhâ jonå iã jonã çáhå aùã iã nenã guiohà nionê çaã ðónâ tùhå guéâ iã nenã çaã çínâ iã nenã laã çóhã mønâ çaã tsánâ søã manã laihà iã jonã juøè tsùà meinhà tiohâ tiuã laã jáhå tiuã mánå ñenås liáhã jmonå tsouã iã nenãliáhã çaã lùâ iã nenã ñanã oã eã nióhã jmónâ tsouã jmaønâ tiuâ laã guiaâ manã çaã zønå jmánhå tsouã ziánhã bahâ manã tionhâ tiuâ laã tiuã manã ziaè tsouã eínã tsøã manã laihà tsøã mønâ tønã guiohà iã nenã tsøã mønâ ñenå guiohà iã nenã jonã laã nenã bahâ lùã tùhå joà guiohà iã ðùnã tsouã mønâ lùã.